Láh muoh aig úh ñíh láh maig tzáh tóh la káh aig éh úh ñih muoh tzáh éh áh gie tzáh lá tzá úh ñih peih <noise> muo shiu tzáh muo tauh jó láh si éh sih shiu tsá kóh gaum peig éh jó áh úh ñih peig áh joh eig tóh sih tzoa muo tau sih tzá gaum ási cóh puoh gaum pei áh ji oh áh la báh, áh úh ñih kóh gih leig la éh lau bá naum chia shiu éh la bá naum mju aug shiu éh noum máh shiu éh laig la máh shiu la úh aum yiuh laig la máh shiu uh aum réh laig la máh shiuh la nóh uh aum baig jo la oh jo la báh ñih la áh cóh gi áh noh óh chaig áh joh laig la éh, éh-éh mju máh shiu éh mju tau la mju úh noh la mju noh tá úh kúh kóh óh cháh la oh jó ñih la aig jíh úh ñih oh áh jóh eig kó ji ñíh la báh beih oh láh la jo muoh shiu tzáh tóh shiu tzá noh muoh shiu tzá úh éh kóh no coh-coh jo uh chia tzá chia shiu tzáh mju baih dó jo muo shiu tsá la joh óh úh ñi cóh oh jóh muoh shiu tzá úh chai éh úh chai róh uh chai noh pa néh éh aig úh chaig táh mü jo la oh aig tóh lá já láh áh úh ñih la nóh éh siih shiu tzá úh ñi pei, úh ñi kóh muo shiu tzáh mju aum muoh shiu tzá asi áh jóh láh oig tzai có úh ñi.